ठेला गाड़ी एगो लीवर के जैसन काम करेंचे, जहां उप्योग परला पर हेंडल लगाओल जाएचे, और बल भारी भार के अस्थनांतित करके फैला देवल जाएचे। उप्योग करता बस्तु के किनारे पर जुकाओल जाएचे, और पहिया पर भार के संतुलित कर देवल जाएचे, जेकरा से गाड़ी पीछे के जुक जाएचे। पहिया अधिकांस भार वजन के सोईकार कर लेवल जाएचे, जेकरा से उप्योग करता के पीट और भूजाओं पर तनाव कम हो जाएचे।